لما نتكلم عن الجو في كولومبيا بنقول إنه كولومبيا دي بلد استوائية معنا الكلام دي إنه الجو فيها ما بتغير كتير خلال السنة لكن بيختلف حسب ارتفاع المكان في المناطق الساحلية الجو بيكون حار ورطب أما في الحتات الجبلية الجو بيكون أبرد وبيكون حلو طول السنةفي الغابات الجو بيكون حار وفيه مطر في أغلب الوقت يعني ممكن تلقى صيف وشتة في نفس اليوم بس علي حسب المكان اللي تقاعد فيهو